اليوم المثالي بالنسبة ليي هو اليوم الي أقعد بدري فيه الصبح وأخلص شغل البيت وأخلص إلا وراي وانجز فيه وفي الليل أنام بدري فيه... من وقت.